किसानी के दौरान अगर सुखा पर जातुए तो मैं जोये आर्टिफिशल रेन करवावे की सोचुंगो। और नये तो नहर में ते नाले में ते पानी लायेंके अपनी फसलाय सिचाई करवेकि कोशिश करुंगो। अगर जियु नये हेपातेंयुं तो मैं एक ऐसो प्रबंध करबे की कोशिश करुंगो। जातें जो है सूरज की प्रकाश डायरेक्ट हमाये क्रॉपन पे ना पड़े, चूंकि सूरज को प्रकाश जो है हमाई क्रॉपन में ते नमी छीन लटुंये। तो जितनी ज्यादा दिना तक नमी बनी रहगी क्रॉपन में, उत्ते ज्यादा दिना तक जो है हमाई क्रॉप जो है सही सलामत रहंगी।